Sun munagusu duja ara barun u laguri raguwaguyi unur duya dugu diyya gana <noise> nasuna na nagu marghi gudiyya dugu suka diyya aburi nagu aruga dura mai maga uda dugu suko diyya aburi nagu aruga dura mai maga udiyya dugu suka ciwo gami ara dowo mai maga udiyya dowogu suka ulkavan aburi dowokuya yuyimai, dowoku naja a gasuku komai da komai gudiyyaku ayi munagu mai dugu suka huri dowora aburi ga shavili mai, duwogu suka huri kumangar aburi ga turi guyimai aburi ga komai dowoga ra miliya aku dari duya maga, u diyya sun ra barrin u laguri duya na mur margiya daga suzugu zokwo jan dumur abari dumura ayu sirmur ga mur abu zowo kwalci, ga mur u zowo a massar, gana mur u zowaa u mayi, sir yar bula mawiyar bula mawiyar komai da komai kuka domur asini kul uvi dumur a ladi na mur amul surmur, gana mur apana kirmur gana mur udiyya amma dunagu suka yardari abanasu nagu marghi aku rayuwa sun abarin gamul kokari daga kokari duga a mulkora tu a rasi barin alu duya nagu arasina ga mallum makuraita, nagu ara sina durmur tur ubur kuzowogu, nagu, ara sina galibu galibu na guwon un diyya galibu wanndu ku. Maga udiyya galibu wanduko du komai da komai dugu ara yiri sugu yi dugu ara mul karatu dugu suka diyya aburiwa a da, daa a sukuya ya a ruga yu karatu mai, amma da aga suku yaruga yu karatu mai sukuda aga sukuku yaruga yi karatu mai weyiduda a agari yayi mai, wimda aga ri ya yi mai, nada ara huda dugu suka diyya mai matumagami jayar ku nada arasi mai inada ara giyarun nada ara mai aluviri jiri ganagu a mulsu guyi komai da komai gudiyya tu du amul su anun mai a tsa wodufun du ga hamur udiyya dumur a dubur kurmur du mur ara yuri surmur komai da komai dugi yardari aburi kowani so sai gi anun dugu ara guri aburi wa anu dukuna da araguri kuku ya, yumai ganamur udar mur komai da komai yayu mai ga mai aluga sukuku gu diyya maja imi, atuduwo ma iju anu durrku ganagu ahiya so gaba ma giyara fa ma ja uviri shinkafa ma gaba budu buta magu mai aluga gabba bul woo matuma ga mi bul woo ku jan munagu jan, a miliya uvir massar jan umiliya uvir uhi maraku uvir kwalci dudowo ara ba tukana komai da komai adi aburi jiyi hour na udiyya aburiga sukuku sowo jan ara mul anu da komai da komai.

Dugu sukadewa abur komai da komai kukuya ayi aria mai yayu mai yahuyi anudumai kinnua ku aga hun guda kinnua ku aga hun guda ku ya huyi mai kinnu a ga dowora guda ku yahuyi mai naja aruga guma gaya azowa huyi ya kwaguwa naja madun uduga naja hajiyara kuku ayi munagu mai kulsun ara gudeyi dunagu asuni abur gun butukara bari koban na ga huri ga hoyi maja a boriku rin duri nagu ra barikurin duri dugu suka rain a duwo wa batuma na ja gudi komi araja mai um um koku ayi muna gu aku rayuwa kowani du mai matu maga mi galipuku gaja hiya ufun ashiya ga adowo alu fan a zugu maja a dowo alufun azugu haja a dowo alufun azugudu gu maja dowu daga uzuwogu ga kubu alu mulgi maja ahiya umulgiso gaja kuba adu kurcinha maja kurcinhayor gaja kuba adowo guwohiyagul kokowa gu kuba azowo kumamza yazayar aban ayi adowovi towotukumai ma kuvan aga zur zur gu kuvanku unu guyi ba sai dugu udiyya wa aburkukuga ayi a rai mai ku kuku ayi munagumai um um ayi munagu anu durmar ghi kodowotukomai kuku gude yya ga bari kovan matuma ga kuku ara sibansu har ma ga ara sha aluvirijiri ma sun dugu ahuba ga hoyi anu du jan ara bari un aku rayuwaguyi hu, un ayi munagu mai makuvan kura aga su ga huri ga huji maga ahuyina ara barin. Maga ahuyina ara barin kowani jiyi dugu suka diyya de aburi kokoku ayi munagu mai kuku kuku um um maga abari kovan maga abari kovan na uju ma ara barin ma tumagami magu atiya unuri fumiya ashiya nagu usuni sudu umpi azuba mul azugu mai kullusu ma umpiyagu abariku nagu a ga kiyi dubu harowo yudaw mari nagu ha suku duya gabadaya udiyyari ga suri bariza musha jan ara duyi arkur musha jan ara wawara akur duwayi ma gada ara tsaya alufiri gu mahidiyi duwayuma ga duwo ara tsaya aluviri lagu ri kura munagu duwai ga ja ara tsaya kukomadige uju ara jawo, un aburi ku jai sukuku duya ahun nagu ahiya bari dun dunai uvirida towotuku akur mai nagu a hiya bari dowo dunai u mairuvu dowo tukumai, nagu ahiya bari du, un bag aba gu turi mai nagu ahiya bari jayar ku jun a mai aruga kidowo mai dowo mai naja asuni ruga kidu mai kodowo su kura araja gaja udiya aban du mina ara tsayi maga ayu dowo ra yuwaguyi araha munagu kuja kura guwo maga aluba shiyibari ganagu ahuri ganagu ahuyi ga bariyi duri kuku ara citiri ga barin duri amma aburi su dagusukadiyya kujai kujai kujai kujai minra wanera sa araja mai miyi a kwa guda ga tsa ganagu ahiya ufun ga huri dowo ra diyi dowo gaburi sur dur duwo duwo uvir ciwo nertwork na. Gaja ahiya ufun gaja ahiya ufun gaja ahiya ufun kuku ayi munagu mai dowora ayi munagu mai duwogu suka dowora mai masu kura kovan gahuri ga huyi maga ahuyina ai buwosahagu aga uju, uju ara sini gara ghinan du munagu kurguda amma ga huri su anu dowo garuga ciwo abur ammaya ujugule sukoku anu duwo anu amma anu amma usaina naja aga sumai, amma ga ujagula kujai kujai kujai guda ga dowori dowara ga huri daga u kigu amma uja gulag a mai alalu mairuvo gu ammaya wara sini gahuri da a lali nagu a hada dowo ga fada daga ciyi ciciyi ayi munagu mai ga namur udiyya ga na mur azuwo biya ammana dowogu suka sum ammana mai, maga asaya ammana ammanaku ara suiun na mir marghi digeyi ga namur udiyya ga namur abar kurmur komai da komai namur batu matcitini ga miliya kuku ava barimursu dumir ara tai makiya musharmur duri kowa da kowa dowo du uviri mulnasu kuku ara bari da jayarna jun kura garna nada ara citini gada udiyya abur ga kukusu gar a barida kowa da kowa dowomur udiyya namur ara siniso gara muliya kuku ulaguri jiri kuku dowo namur suka diyya kujai kukuya munaguya kuku kujai kujai kuku um um ayi muna gu mai namur marghi duge ganamur udiyya ulagur mur lagur ciri. Dugu soka ciwo durkoso ganagu ahiya ulaguku kuku wai nagu duwo nagu udiyya la guguyi suwon dowo rayuwaguyi ara na munagu dugu suka mulkula dau mai matuma ga duyakuna gu amiliya su kabi dowogu su towo uju a ca anun daga su uduya kulsudugu a muliya daga uduya uju a carinya karmado wo ara fiyan a zeyiya akuku iyi iyiku min dugu ara ciwo anu ujura hia uju ahuri unipiya gu mindugu aciwo anu ujura dugu suka diyya abir gara huri kukusu diyya ahuri abur sukuku yu ara citiri gara muliya kukuya yasu kukuya, nagu aluvina dig aluviri jiri laguri sharbaku ku ayi mai dowu ara huri futuwogu ga dowo a carin kujai kuku dugu a miliya na kujai ku jai kukusu ayi munagu mai kudugu ara diyya ma nagu ara cuwo da mai sukasuni magu mai suka a mul sumai a mul su mai aku marghi komi da komi ara citiri gara miliya komi da komai mai dowo namir udiyya ga namur.